देखो सा हुकम आप वणा हालत में भी अच्छी तरिका आऊ संभाल वा चवा। आज तक यात्रा भी हालत में गया हूं वणं सभी हालत में आप आपकी जाचबा संभालवा में सक्षम हुआ आनी। आप वणं यात्रा वी हालत में हुआ वा सभी आप अच्छी तरीका ओ संभाल पावा।